للأسف ما في صوت معين يظايقني في النوم لا كل الأصوات تظايقني، صوت فتح الباب صوت إنهم يسكرون الباب طقل يبكي، طفل يصارخ، طفل يظحك أي صوت ممكن يصحيني من نومي، نومي جداً خفيف وجداً نوم قلق يعني ما هو نوم ثقيل، ليته نوم ثقيل عشان أرتاح، للأسف نومي جداً خفيف وأي صوت يزعجني ويأثر علي حتى لو كان صوت واطي يعني ما هو صوت عالي.